Magnano ako iaho, gn'ata aloa gn'itako mamparikoriko rasy tarehy loatry m'izy io <noise> anao zany vatany e mahita anazy tonga da matatry an enaano sady marikoditry aby gnaninao iza avao zany fa e mahavy enazy mapaharikoriko ena hoe rasy tarehy e poziny da lasa matatry anao ndre da gn'ita anazy